Sernarìu la famìa ma anche i amis, la famìa perché al e nümeruza, ën ai da tüte le part, ën due tre valade praticament i suma e pöi tante volte ënsema a la famìa nümeruza a i ariva anche tanti amis per cui a la fin sernu la famìa e pöi a s'giuntiu anche i amis